Lesdi france, raali ɗum ɗum waɗi, révolution ɗum waɗi e ndungu ujunere goo e temedde jeeɗiɗi e sappo e jeetati e jeenayi, kanjum woni wakkati arande nde ɗum fuɗɗi, nde ɗum feni, faɗɗugo laamiiɗo gonɗo dow jooɗorki dow koromwal makko, faɗɗa nde mboko mo faɗɗa ɗum fuɗɗi waɗugo.